<noise> Anisan'ny mapiavaky ny Espagniôly moa zao, en Espagna, ny fitoloma Aomby anaty Arena. Zany hoe misy aomby masiaky zany Taurô; da misy lehilahy raiky mahery fa io gn'asany minday lamba mena. Da atao gn fomba anaova spektakla am alalan'igny fitoloma ny Aomby igny. <noise>